Mali, Senegal, Kodduwar, Gammbi, Muritani, Kenña, Gine, Gana, Malawi, Moorok, Niijer, Niijeriya, Seeraliyon, Afirik de Sid, Togo, Jambi, Amerik, Riisi, Kanada, Meksik, Berejil, Arjantin, Faranse, Almaañ, Espaañ, Amerik,